ما أظن أنه أبى أرجع لتاريخ معين بعينه، لأ أنا أبى أرجع لحقبة زمنية، يعنى أبى أرجع للحقبة حقة الرسول، أبى أرجع للحقبة حقة إنتشار الإسلام، أبى أرجع للحقبة الفكتورية، أبى أرجع لحقبة الفراعنة، أبى أرجع لحقب كثير جدا وأتجول فى التاريخ، سلمونى آلة الزمن.